أعتقد أنه استعمال الفرو في صناعة الملابس أو الهدوم حاجة عادية وما فيها أي مشكلة الزول من حقه يستخدم كل الموارد المتاحة ليهو حتى لو على سبيل الرفاهية أو غيرو وطالما متاح له يستخدم الفرو وين المشكلة؟